पिगमी गे को पानी के सतः पर चले और दोडे वाला कुसल जीव छे। उआपन हाइड्रोफोबिक त्रचा के कारण से ऐसन करे छे। आओ यी पानी के सतः पर आपन पूच के थप तपा के बुलबुला बनावे छे। जे कर से यी पानी पर छला जाय छे। और आसानी से पानी पर चल और दोड सके छे। और इहे करके इच्छिपकिली केड़ा मकोड़ा के खा के आपन जीव गचावे छे।